Ia, zavadehibe ny fagnanana karazana namagnaz isan-karazana ohatra hoe afaka mifagnampy izy koa magnana namana maro na amin' asa atao na amin'ny fianarana zany na amin'ny fanoroagna hevitry zany aloh hitako mahatsara azy.